Igga mi waɗa ka majjutuki, mi majjita mi yaha koo toye, mi yaha to njimmi, mi nasta to njimmi pat, mi laatoo walaa potanayɗo am, mi laatoo walaa annduɗo to mi woni, walaa nanngaayɗo am, walaa mbaawanayɗo am.